Ny baolina kitra an, dia ny baolina lavalava na rugby no tena tian’ny olona ny mijery azy aloha eto. Fa ny ankoatra izay ohatra ny tsy dia malaza satria tsy dia <hesitation> <noise> mbola tsy dia tena misongadina loatra ny gasy amin’ny karazana fanatanjahantena hafa satria tsy <hesitation> tsy ampy ny <hesitation> tsy ampy ny enti-manana ahafahana <hesitation> ahafahana misondrotra tsara amin’ny <hesitation> amin’izy ireo.